لو خيرتني سأختار البيتزا، البيتزا أقرب إلى قلبي، ما في شي يساوي طعمها اللذيذ، خصوصا لما تكون تازة وسخنة أقدر أكلها في أي وقت وأي مكان، كمان فيها كل النكهات التي أحبها الجبن، والصلصة، والخضار، واللحم، كل مرة أقدر أجرب نوع جديد وأستمتع بطعم مختلف، الأيس كريم هو جنة في فمي برودته وحلاوته يخليني أنسى كل همومي.